Ny fomba fisay tena voizin'ny amerikany reto zany ao antsoy hoe independense ny fahaleovatena ao avao koa ny antsovandreo hoe fivelarantsay da ao avao koa ny tsy fanara ndala, gnolo any zany tsy da voandreo loatsy tsy manaranara -dala famanao arakin'izay fahaizany azy ny olo araky ny mampety azy amin'ny fiegnany